मै एक दिन संग्राहलय आउ चिडियाखानामे बिताइ चहतुँ काहिककि संग्राहलय देखे जिबो कहलेति पुरान पुरान महत्वके चिझ अक्के तिर कैहदेउ कुरेल देखे मिलता । आउ बहुत कुछ सिखे मिलता उहिमारे मै संग्राहलयमे एक दिन बिताइ चाहाथुँ । अइसने करके जौन चिडियाखाना हे, चिडियाखानामे बन जंगलमे रहल तमाम मेलके जिबजन्तु, तमाम मेलके जानबरभरिन अक्केतिर गौढेल यनिकि चिडियाखानामे देखे मिलता उहिमारे चिडियाखानामे फेक मै एक दिन अपन समय बिताइ चाहाथुँ । काहिकि कुइ फेक चिझ सिखे मिलता हुँवाँ, कुइ फे नयाँ नयाँ चिझ देखे मिलता । जेहके तिति एक ठो अनुभव फेकुन मिलता, एक ठो सिखाइ फेक हुइता उहिमारे मै अपना एक दिन चिडियाखाना आउ जाके संग्राहलयमे रखाइ चाहाथुँ यनिकि बिताइ चाहाथुँ । खास करके नयाँ नयाँ सिकाइके तहनि, नयाँ नयाँ भोगाइके तहनि अब साँस्कृतिक रुपमे संग्राहलयमे जिबो कहलेतिति साँस्कृतिक रुपमे तमाम बात सिखे मिलता । अइसने करके चिडियाखाना चलजिबो कहलेति जिबजन्तु, जानबरभरिन बारेमे तमाम चिझ देखे मिलता, सिखे मिलता । खास करके यि सिखाइके तहनि मै एक दिन चिडियाखाना आउ जाके संग्राहलयमे बिताइ चाहाथुँ ।